Ja kuu ndi'i enero ndi'i marzo viixi <hesitation> frío viixi este luego de ahí vamos este abril la'a ja i'ini gana i'ini te nguitando junio nguita davi tenduaa ya'ando jaku septiembre, octubre nguitando ja viixi, naan diuu nde'ekundo naavi ja io viixi te daba ndiuu io gana ko hore io i'ini.